<hesitation> lebbi ɗii kaa fuu, mars ɓuri wulde kaa. <hesitation> so ɗun duu iwii ton, lebbi ɗii kaa fuu, Desembr kañun ɓuri ɓuriɓuuɓude. <hesitation> aɗe waawi wiide lewru ɓurndu heewde ndiyan kaa, ɗun kaa yo lewru noowambr non, <hesitation> oktoobur e noowambur- <hesitation> duu. Lewru ɓurndu fuu yoorde sanne sanne, ana hawra e lewru Sanwiee en mbiyataa.